إذا كان لي صديق يخاف من ركوب الطيارات، أنا بقوله والله شوف يا حبيبي إنه الموضوع مرة سهل! يعني الطيارين متدربين بأعلى مستوى ، وإن إنت ممكن تنام ممكن تسولف ممكن نتحدث مع بعض نرغي ممكن تقرا كتاب أو نچيبلك فيلم تسمعه و بحيث إنه يلهيك عن الطيارة وعن التوتر ف في امور كتيرة تساعدك.